أحب اعيش في ديرة صغيرة, لأن الحياة فيها تكون أهدأ, والناس فيها يعرفون بعض, ويعطيك شعور بالأمان والمودة, أقدر استمتع بالطبيعة, وابتعد عن زحمة المدينة, و ضجتها, الحياة في الديرة تكون بسيطة, والناس يتعاون و يساعدون بعض, أما المدينة فيها مزايا وفيها الس- سلبيات, بس أحياناً تكون مرهجة, إنت أي واحدة تفضل؟